Fangisà sy dimy dimy: aotry, dimy, folo, dimy amby folo, ropolo, dimy amby ropolo, telopolo, dimy amby telopolo, efapolo, dimy amby efapolo, dimapolo, dimy amby dimapolo, egnipolo, dimy amby egnipolo, fitopolo, dimy amby fitopolo, valopolo, dimy amby valopolo, sivifolo.